Niefatra agnatin'ny vôlan-draika zaho mandeha bazary, de zaho isaka zaho mandeha de mandany adiny raika akagny satria zaho mbola misy raha raniko, raha maromaro raha vidiko de sy mainsy mandany adiny raika satria zaho sy tonga de fantatra raha vidiana fa mbola mihenahena.